Laha misy ñy taratasy tsy haiko ñy fiaviane ,tsy haiko bakaia avy am-baravañako eo ,hitako ,mety ho zaho ñy raha ho volañiny ao: -"Afaky mirehaky aminao va lahy aho ?Afaky mifankahita amiano fa ta hahay ñy mombamomba anao? Vonjeo aho an-koe añe" ;ñy havaliko azy :"i'eha io ?olo bakaia? <shushes> ino ñy ahaizanao ahy ?ino ñy nahaizanao ñy trañoko? ".